A <hesitation> ny hanina <hesitation> azo hangalana rano aminahy a dia a <hesitation> paoma a, dia paiso a, a <hesitation> dia magoba a, dia <hesitation> voatamenaka a, dia <hesitation> a letisia a. Dia izay me angamba no fantako fa tsy dia mahafantatra maro ankoatran'izay aho.